<hesitation> لأ، أنا ما أعرف صراحة اركب درجات، بس إنه اجدر أسبح تعلمتها بأي عمر تعلمتها، وقت تكون صغيرة، تقريبا ست، سبع سنوات كنا نروح عند خالي في الريف، وكان بيته كبير وعنده مسبح، أصلا كان صراحة يعلمنا السباحة، أنا وأخي الصغير. فبس من ساعتها وأنا أتعلم السباحة، وأما كبرت سرت أروح نادي أو في مدرسة اشترك في النوادي، تكون اشترك فى نادي السباحة، وكده طورتها يعني.